ف قرية صغيرة عالبحر كان في عاصفة قوية ف وسط العاصفة دي سفينة قديمة طلعت للشط سكان القرية اتجمعو حوالينها وقررو إن هم يستكشفوها ولما فتحو الباب لقو كنوز وأشياء غريبة واكتشفو إن هي كانت للساحر اللي عايش من زمان وكانوا بيسمعوا عنه